घ स्कूल बेओमो घ च्यिकु पहले ता आंग बेगो होदो ध्यान हिसाब किताबे, कोपी लिक्षिश बेओतक हातंग हातंगु पिरियड तो हुदु क्लासु छ छ टीचर्स आरेयाजिस दूहोदो ओबोल खिकी ओबोल यद लान लान कोपी किताबें फेयोटक। हुदु बाद घ लंच फेयोटक तकि घ आंग एनर्जी लाउ हाचिमा दोओ लंच जा जा कम से कम ओबोल हुशिमाओ सकेटक। आई एनर्जीज तोशिम सकेटक हुदु तांगेस घ लंच बॉक्स फेयोटक। हुदु साथ ही घ टी फेयोटक टीयू बोत्तले आई क्युकी हाइड्रेटिड निमां जरूरी ग्याच, आई क्लासोघ बार बार टी तुंगमो बेहरंग द्वानो ओबोल बतैन मां निज्य, इसलिये घ टी फेयोटक। आई पेन पेन्सिलेस डेस्के चेमो घ फेयोटक तकि हुदु आंग चागो चेमो हुदु तांसे घ पेन पेन्सिले फेयोटक।